المبلغ العادي اللي ينفقه شخص عادي في مدينتي في مدة أسبوع نتصور على الماكلة نتصور في سوايح مئه دينار هكاك هداية تعمل ثلاث واجبات في النهار للمدة سبه أيام يعني أربع مائه دينار في الشهر تنجم تكون أكثر تنجم تكون أقل حسب الشخص بتبيعه وحسب نوعية الماكلة اللي يأكل فيها أما المبلغ هذاك في المعدل.